Ny kolon-tsain'i sino koa izañy da firindrany fifandraisa samby olo teña ananindreo sy fifandraisa fianankavia da eo koa fifandraisa amy zava boary.